Ñy toetsy ny ñ'andro a Pero añy: Misy Ñy toetsy ny g'nadro torôpikaly, misy koa Ñy toetsy ny ñ'andro sibitorôpikaly, aminy toetsy ny ñ'andro torôpikaly zay ao, misy ñy fahavatase mafana ñ'andro ro mando, misy ñy nintsy, misy avao koa ñy fotoany ñ'ora, manahakan'izay ñy sibitorôpikaly, misy ñy fahavaratse, misy ñy nintsee, misy ñy hafanà, misy ñ.